My man there are lot of animal in ley water ho you get fish you get ley sea turtle and we got <hesitation> we got plenty fishes ho bro yeah we get ley buga ley in ley water you know ley water fish neh where you can cook your pepper soup with a yeah yeah ley get ley kangbay all la fish and thing neh ley get ley bony yeah and ley get la small small fish neh where you can really fry <hesitation> you know to make your dry rice look okay yeah.